Hu u un. ta hú ñavidii xaó na hia hia yó ta, ho o on. ho o on, tinomi yó, tinomi yo ta hia hia ti lia, tikangua, tikayá, ti. naranja, limón, lima, kitijan ngu kiti adiga ná ho o on. xao ta kini vatí ná ho kikueó na via tiempo vichí ná vixhii tá tute kitijan tá ho o on. na ko kaoti na ko kaoti tá ho. hokikueó chí ho o on. kua ho o on. tata tí ho na hó kikueo katí.